Dede bio asakite bebe dede bio asaki te bebe-e a tatari tamuno be teke a tamunobe teke fam te bebe, a meni kiri ofinba a kiri ofiri famate bebe-e a mu iyaka sikiri ba, a iyaka sikiri famate bebe-e a piki mu birite a mu biri famate bebe-e ane a bo so ye deri anga mute, a yeme deribo anga ane tanga, fiyi ane asote derie a mute bebe-e gberiso wari bio ofori bebe-e a meni oganbiri mu ba a meni mu ake ye sowa ayi mengba goye-goye fe famaba, a ake ye soiye mengba fefamate bote-e, teriye ane tiye, nama emi bebe-e a tari namame sikiwa ane ake yeme sobai bo ayi sani piki temiebe-e a piri sani temiba ane a piki ayo kiri kromaba a ayo me kiri famate bebe-e ane a piki ogu me ye kromaba ane asaki boye sote, moku ayeme sowa saki tari ye ane tie a tatari nama me steam famate-e a bo bele sama a beleme samate bebe-e yeri i egusi, i egusime a ke ani soi bra a tatari pulo ke bele bio swa a pulome ke belebo swate-e ani kala darite bebe a meni bo ayo ke swaba, a ayo me ke swate bebe ameni piki sani ke swaba. Asani me ke swate bebe-e ane apiki bo ake so wariye me ke swate ariye, a anike swate-e a bo piki ani pikiriba, a pikiri wenii, pikiri wenii ani bo ani sime na ibi bra simite bebe-e a meni inji ke swaba krite inji me ke swaba, a irete inji ke swate-e ameni piki bo opuro ke swaba a okome ke ani ye famatene ani bo dari wenii, dari weni bo gbori-biri okay late-bebe-e a weni fulo belemaye me ke swaba a fulo belema ye me ke swa famate a piki diki te ani dari wenii dari wenii te-e ameni piki fun ke swaba, a fun me ke swafamate a ani werisoke a anigbainte ani kala dariwa, ani dari wenii, te yeri so dikite meneso ani biana ibibra simetere ameni fun dikiba, a fun mi diki te fun me na sani me na piki fulo belemaye me na ani bo gboru bra simete-e yeriso ayeri te biate ameni ani sin kuromaba. Mai kramaye ane piki, a meni piki iwo inji soi bebe-e ane wana amangaga fulo soi bebe-e tariye ane apiki pulome ke beleme bo swaba, a meni ani weriso te ani meni kala dari famate-e anaeni bo ayo ke ani bo swaba apiki ayo me ke swatere ane mai kramaye ane tiye apiki bo sani ke swaba, a saninle ke swate-e arani weriso ani kala derite ameni bo iku ane wana ama wake fulo pindemare ame bo ikume ke. Minji ke iku me bio swaba meni ani pikiri, ani pikiri, ani pikiri, animgba bo gborubra sine te-e ameni ani ke belema bio swaba, o anike belema bio swate-e a meni ani pikiriba, a ani pikiriba, pikiriba, pikiriba so that iku me mu belema suku bio mu kpoma a oko me ke ani pikiri pikiri famate-e ameni opuro ke ani bio swaba, opu ro minji me ekima ba a meni piki ke anibio swaba, opu ro minji me so yeri atemiye, temi te amini piki opuro minji me ekima ba a meni piki ke ani bio swaba a swate bebe-e a meni kole ke ani koruba, ani saki inji me ma swa-o inji me ariani ofirima kuro ma were, inji me ariani ofirima kuroma were, inji me a ani ofrimai saki a meni piki ani be lemawa ayi goye-e ke ani na gbo lomate ani so kuroma were so moku a okome ke so famatere a meni belema dikiba belema dari weni, dari weni, dari weni, dari gbolomatene kiri konye ane tiye amenibo isam ke ani bio swaba isam me ke swate-e ala-a a piki plama ke swate, plama me ke swate-e a ani sin kromate ani fulo biate a piki fulo belemaye me ke swaba a meni piki fun ke swaba, meni piki sani ke ani bio swaba ari okome ke swa famate-e a bo ani werisote a ani werisotee kiri konye ane tie ani sin kroma yeri inji ake fulo me bio swa-a inji ana ni ofrima sigi mai te ani belema warayi goye-goye-o ane ake ani bio swai so i bote bo ye me feba bote-e a yeye inimi ane. A fulo me <noise> na inji me na ke belebo swate ani ofrimate meni ke ma piriba, ane yeri aki piki wanama ganga fulo soi <noise> tre kramaye ani apiki mie fulo lolomaye soi bebe-e a piki ke ani soi bra ane aye mengba kobri gbori-anga kuroma famaba, okobri le ke gbori-anga kroma famate-bebe-e a meni okra me so ani kriba a akiribariye kriba, a piki temibari ye temiba so a okome ke aniye famate bebe-e ameni piki <hesitation> plama sikirite gbori-anga kuroma te bebe-e ayai ye iniim, yeri fulo te a soi goye-goye a ani sutue because <hesitation> a okome ke ani ye te bebe-e ane ani ke ina mu bra ane ina-angabo ke itoluma bra so anibra me ane apiki ke iyayi ma so so sote derie so moku ana ni so moku amieke beleme samate ameni piki ayo kalai ke beleme bo swaba, a sanime ke swate bebe-e ameni piki inji inete-inji emi bebe-e ake swaba, irete-opuro emi bebe-e ameni piki irete opuro me ke piki swaba a swate bebe-e a meni minji kalai ke swaba ameni ani werisoba ani meni kala dari, ani dariweni, deri weni, dariweni ani dari mu gboru okay late-e bebe-e a meni piki ingaji ke ani bo suba. Meni kala okiba meni ke ibra meni ke ibele yeba, a okome ke beleme yete ani belete-e ani belema-ibi bra bele-tee ane kiri konye ane tie a meni okuru me ke swaba yeri i okuru a piki dukute ani bia-bia-a a okuru me ke swa gbori gbori a piki isam me ke swate, a piki pilama me ke swate, a swate pikiri gbokiri a ani sin kuromate ane ake inye soi bo bra. Ogu me so okome ana ke soi bra a ogu me ke kirite ke kuro mate bebe-e a meni piki ani ke sowariye me meni piki ani ke gbori-anga kuromaba. aye famate bebe-e a ogu me samate bebe-e <noise> ane a piki ke ane soi bra, ame ni piki ayo me na, yeri ayo soi be-e a ayo swa-a a piki ena-a a meni piki ayo me ke swaba tonwain ayo ke swaba because <hesitation> ogu me ayo ane piki ani bio bele a tonwain ke swa ane ani bio bele, so moku a ayo me ke swate bebe-e a meni piki inji ke swaba, iwo opuro emi bebe-e ameni piki iwo opuro ke swaba <noise> isam emi be-e a meni piki isam ke swaba <noise> <hesitation> ane apiki ke ani soi bra. Moku a piki okuru me so fama te-bebe-e a meni panime siki famaba ake ye korinama kori ayi mi gba goye goye bo ani siki wenii ani sikirite ke orubio kuromaba a ke orubio kromate-e ye fiapuma bote-be-e a weni fulo dute ke pani bo swaba piki gbon-gbon ye me ke pani bo swaba te ke ina prite infiba. Moku i fifam te bebe-e a fiye me ke kuroma were bu minji ke kuroma were, bra sikiri minji ke kuroma were, so moku a legisime were i ye me fi-ii fam te bebe e a bo pani me sakite a meni panime sakiba ke mu kitchen bo kuromawa meni piki i ke minji me bu yeme okiba ke mu kitchen bo kuromawa, meni piki brasukiri ye me okiba a sakiba te minji me ke inguwaba a ke inguwa famate bebe e i igbigi ke ipirite i piki so te okome ana ke yeri ake i oganbiri me derie.